قطّع الـ الزرودية مكعّبات صغار. و الـ الكورجات مكعّبات صغار. و دير ليهم الكمّون و الحبة الكحلة و الكركم. و زيدهم شوية ما، خلي و غطي <hesitation> الطاجين. خلّيهم شوية يطيبو، من يدبلو و يطيبو <hesitation> مليح، شعّل عليهم عليهم خّي هاذاك الما تاعهم قاع ينشف. و مبعد زيدلهم الـ <hesitation> البيض و طيّبهم على شكل أوملات.